La <hesitation> ahakapapasou ahulearilui ihuhahali <hesitation> asipulnuma aluitolo lalili, ihureaihulalilem so rumamalaya emalarehe ilurure, sosia yeuta iromadurian ilun maiihula mulamani ialisa muna ikalo sinoli iraa i'an. iraa i'annan tahu tuanituputi tolun tawaan so isoopiya'a baru iyali tati'i iyal nitutolun tawaan nam, nimala suae sua campur campur baru iraa iyali, ntahlapalounam iramalui maibaru ihulasinoli baru itaiyali lataoliem susahta. Nitalau mutin iroma uluulu'u maibaru iraa irabusu baru iraan tati urimahu uriisua uri uri'i iraan taunitun, baru ihulapia baru iyali. <hesitation> haueue sabunle loinama lolinama kioste koaete, loilahamhamne ahoi sabun namai baru ihakapapa sabun namaii ihoi sabun haurihuam motunam usati lua usati toluhai baru mai baru ilapu. sabun motun siam ilaputalu nam tutuma potun husa lesi baru sabunnam peeti, nihue sabun akapapa amnuma tapasiam ahoi siammai ipakin amnahu nahu pakian <hesitation> amiemii amhalaai niatalopu luem amala luluasile amala aipapacedae. Baru apoiteri ba baru asaita ulaunia baru alouriari ariamai, nai iruimuri rinulia alotonuma iroluriunuma alotoluma baru <noise> tahu ihataurri iraari ritolomulaii ikalu tahu ikalu sinuli ira ilukasalii ihata lulukoa. <hesitation> kalo peitiri haleuyeta imala, imala aihaleu tanya talopu leumalehu malaai'i maitaihatalulu hale'u so autale koa yeutarikui suai kurisuaa oun kayuhiti sua campur campur nitalopulem maibaru ihulari baru tauiyali soma asapa. <hesitation>